A gutu babga yajɛ no ohungu keni utaguna nga iyake no to oshigu eshimi, ko nasi shimuna ishe amure ango wen epo umuna tu she umua hen tebiye, gana amakuba yaje atuaan ati nama ere ushupa, noha sha ma usula ma ula ai pushi shɛ tile izhe maku baa aka oko ta tula ni tizhiba aka oko ama zaganino na nga, name aho au leaa mazha no ofwong a namema ma ju be ulapiya aba atwa she ta atwa na aba sem keri na ata na ati iyajɛ ushuarra umu yau nu mozhigo ya nijata hii nu piana bi hii. Aka gana ibe ata ululuta ibe atuma ma kube tanu butuba pana biyan shura ka ko lea hansa zhe mbiyono, bu butu butu balashe iye alumnabiyan butu butu biso biyam iyi ne shɛ tugba ta ame bula na aka ganata ibe ata atwa tume ka izasa butu yaje hama n binyao izo thubo tibe ta agwa ta tu niane na ame olumu butu lele na ta kube shi linya ko ehie ndumua muga ata duma nu kpare, ma ye butu butu iya je aga heini cirni she bu kube bimya wene po ume olumu name tajasa ama tuna lele ko yajɛ butu zhebe hie butwajɛ o ama tuna menu vu yasa m gana ta agwatana tumbiyon